I fitaovagna ndesina kôfa ande anaty ala de voalohany mitondra meso mintondra meso sode fô misy biby akagny de vonoiny amy meso igny, avakeo mitondra <hesitation> mitondra tôrsa sode ha- kôfa haligny ny andro de tsiloviny amy tôrsa lalagna homboagna zany.